Pos paquí poca lechi: biquinis i bañaoris palas mugeris, el bañaol palos ombris i alogu pos hatus enterizus o deportivus pa anal assín profissional. Los biquinis o bañaoris se gastan más ena praya, mentris que los bañaoris de cuerpu enteru pos se gastan en pecinas o deportis, o alo menus assín lo tengu yo vistu.